Nolikhu neling'ondo eli mwana wanje khuvulano wehulire mbu olikho neling'ondo novula ling'ondo khandi oranjiranga wikhune shichira lano wenyo otsie okule akhasukari novula ninolikho nalio otsatsalanga mokhola shina otsia osumukha okulakho kata akhachapati kata okulekho akhanyama ofurahisie omumbi omumbiri ni lano khandi omumbiri kuno kwenyanga okuhesie efindu efileyi efilayi efilayi nonokukesia omusherekha omusherekha nekhandi kwitsiva lakini nokuhakho evindu evilayi evilayi khandi omumbiri kutoratora kutoratoranga lakini amapesa noli nende ling'ondo mwana wanje ling'ondo likha likhufurahisinjia omwoyo kukwo kuvetsangatsa nywee shichira onyolere amango amang'ondo ninovula ling'ondo esa yindi wikhalangatsa novola vane nenyolekho heko nenyolekho heko ling'ondo neling'ondo lienelo onyola liakhetsa lano khufuraye ohulira ovulayi lano mumakani koko khohulire ovulayi ling'ondo enyoli enyolire nenolanyolere mwana wanje wekhunanga okhayungwa nenyole hena nenyole ling'ondo lakini omwana womundu narulakhutsa elwanyi eyi mana wakhuhakhotsa akhang'ondo mwana onafurayi yani wihuliranga mbu enyolire ling'ondo vane mwana wanje ndahavolakho matititi <hesitation> kata nihumbakho akhang'ondo akha nembulirakho ovulayi shohulirangabwakhetsa elwanyi eyi wakharula elwanyi eyi witsire muno mbekhu kata akhang'ondo khenakha khandi shesi erumishirekhu orio muno okhumbulirisia ko. <noise> ta nonyola amang'ondo ako nomwana asome ovulayi orunjire omwana esikulu fisi omwana aleshe okhulondangwa ta omwana nalondwa nacherera hango noli namang'ondo oko novuvi shichira nekhandi nonyolire amang'ondo wetsukhana wanyolakho amang'ondo ako mokule omutoka wihuliranga shichira enyolere omutoka nolavukula amang'ondo ako oyire mumalwa ta nohira mumalwa olamera mana okhaywe shokholanga omundu alakhunula amang'ondo katsana nenokhole orie nekenyekhanga amang'ondo kalia orumishire munjira indayi olanywakho amalwa ta khandi noli omundu wamalwa oleshe amalwa kave niwakhanyola eming'ondo chino lekha amalwa nova nonywetsanga nenolanywetsanga tawe rumishira amang'ondo koko munjira indayi shichira amang'ondo kano <hesitation> kenyanga wombashe kata inthu humbashire inthu yiyo ingare ovulayi vwene niyenjirakhumu nete alola mbu omundu walinji omumanani khandi ngwoyu hunyolire shina amang'ondo humbashi thinthu tsingare hango huwe kata noli nende ling'ondo lienelo kata nokulakho tsing'ombe khandi ometemo tsing'ombe tsienetso netsing'ombe tsienetso tsikhuhesia efaita namang'ondo kenako witha okhuhininjiamo nokusiakhu tsing'ombe tsienetso nosomiria ava avana shonyala okhuvukula amang'ondo nonyolire amang'ondo ovukule amang'ondo orumishire munjira imbi ta orumishiratsa munjira indayi niko kembere nako vane.